ס'דא אסאך אנדערע מינע ביימער, נישט אלע זענען אזוי באקאנט ווייל מענטשן קענען נישט אזוי סאך ביימער באט ס'דא פרוכט ביימער און פיין טריס, עווערגרין <hesitation> און אסאך אנדערע מינע ביימער וואס מ'קען טרעפן. ס'דא טשערי בלאסאם טריס, עש טריס, בירטש, טריס.